मैं असल दे कष्टो गुली न गो, कष्टो होरेओ मैं थिक सई गंटाई खूँ, आरो मैं इन्हों नर्मले सई गंटाई गो। आरोन देहार हुरेखार काने मैं भावो सई गंटाई दोई बेशे पर्फेक, साई गंटाई पर अलब कम होले मानहर बहुत तिक्टार होई। साई गंटाई पर अलब बेशे खूँले मानहर धरक जने धरक किसुमान आसे आठ गंडाई खुए, किसुमान नौ गंडाई खुए, किसुमान नौ गंडाई खूए, किसुमान नौ गंडाई खूए। किसुमान नौ गंडाई खूए, किसुमान नौ गंडाई खूए, किसुमान नौ गंडाई खूए, किसुमान नौ गंडाई खूए, किसुमान नौ गंडाई खूए, किसुमान नौ गंडाई खूए। किसु मरावने गंडाई खूए किसुमान गंडाईे, ओर राख़ हो गिउन जाते, तो जब समय कोई के लिए मिलाओं को अस्थाज महरारे काम करोगा हुआ। ये अजसी अपनी एक्या कह और संगेन को हदे पकून सप्राक्ता जेने देवा। इतने सोय गन्दाजित अनार्जी बपयवा आपनारंखेतँ बहुत काम दिया और हेटु राति बर बाठातो बाबा न बायू तु लगातो हुँत दर्कार, हेटु बहुत अलडी होई।